हमे कर आ मोटरसाकल मे मोटरसाकल चलाया के मन परम कहेसे मोटरसाकल मे हाम्रा अपन निमन लागैया । बहुत चलाईसी त आपण बहुत कसीसीओ बिसरजाईसी हाम्रा जतन दुख दर जटना बा सब किसियों सब किसीओ बिसरके । हम मज़ा से आपण दून मे साफ वातावरण के फ़ील लेते हुया साफ मज़ा से मोटरसाकल चलाईसी मोटरसाकल चलाया खून । कसियों सुझाओ न आइय हाम्रा सिर्फ रास्ता देखाइया रास्ता मे हाम्रा असि के उप्पार हकेके बा साफ मज़ा से हम खाली रास्ता मे । खाली रोड मे अपना स्पीड लिमिट मे मज़ा से चलाईसी ठीक के किसियों टेंशन न मज़ा से अपना मजिल तकला आराम से पुगाईसी । कसियों के टेंशन न सब किसियों ढेन रखते हुया आपण स्लेटर गएर सब कसियों मिलके अपना बाइक चलाईसी ।